Ny tao valo ambifolo sy roa arivo agnamiko da midika tao ny fahafenoa i io tao ny fahafenoha tao ny famenoa ny banga tao ny fagnaregna tsy mety atao aby i aby aby zay